Fomba fiasanà détecteur de métaux ndraika, <hesitation> izy io anh machine anh atao ahafantarana hoe hoe misy vy amin'olona raika raha ohatra hoe andeha hi-voyage izy anh na hoe nisy vy navonivony tagny, de ahafantarana ananjy hoe misy vy olona raika akao anh ndraindraiky détecteur igny magneno rehefa fantany hoe misy vy na raha vita aminà vy akao.